Hele aku koʻu hoāloha ʻo Kamaka i kēlā hale hoʻoikaika pū a i kēia manawa, makemake ʻo ia iaʻu e hoʻokomo ai. <hesitation> Ua ʻōlelo ʻo ia nui ka leʻaleʻa ia. ʻEhia mau kālā e uku ai i kekahi mahina?